E la kúxen jlí juⱥⱥ’ rá jnⱥⱥ’ e ñǿǿ juí kiee’ jlí, lakú tá’ dsa iii xíi jñǿ dxí dsa i jötu jlí bá ‘ná’ kié’ ký kö’ jö eku íi’ dxǿ jñǿ kiee’ ela xíi jñǿ dxí dsa o ela tún tá’ dxí jan mý i dse tún jñǿ dxí ikiela’ kú jnáa’ kö’ i ‘ná’ re jiaa ‘ná’ dxǿ le dxíráa’ ejÖ fí kié’ exin jlí.